Amin'ny karazany kafe ndraiky misy karazany roa malôha: misy le kafe ho efa vidigny amy mpivarotro le fa avy agnat- agnaty sase efa vovony regny, avakeo misy ndraiky le izy karaokany be igny mbola disagniny avakeo sivaniny avakeo mamagna rano avakeo tapitry igny amizay igny ranony amizay igny kafe.